Ny tonga anatin'ny lohako voalohany alongany raha ohatra hoe megna zany ny kolera atao, <hesitation> marika fitiavagna alongany izagny, de akeo koa rehefa saint valentin igny de menamegna aby sy raha hitanao manodidina anao de rehefa krisamasy koa nefany ah karakaranzany koa megna koa tegna mibahana anatigny.